أي صارلي قديش من مرا مش مراومش مرتين, نتظاهر منشوفش حد معين باش منحكيش معاه, وخاصةً إذا كنت تاعب, وإلا مش في المزاج باش نحكي مع حد, ساعات نلقى روحي محتاج شوي هدوء, ونحب نتجنب الحديث مع أي عبد, ونتصرف بالطريقا هاذي باش نرتاح شوي, طبعاً منعملش هكا مع الناس المقربين ليا, لكن أوقات نعملها مع معارف مش قراب برشا.